dhubii akhana tunen yaani inamaaa onnith isaa lalafthu hurumaa obolesirah khabaa hadhirah khabaa dhub won akhana thun won akhasitthi dhub woathin namm hurumaa khabaa naaam jelala dhagathi dhub huramaa thenen athin oll jirtu won akhan thun sith rahisiii ithathi won akhanathun Lilah sith hinjabbathu hurrumaa tanthee khabdhaa won akasisun won akhanathi